Nijool ijoow ilobul mara garira. Garrira aan diit asénool galaam. Ho nak utuhoro galaam, ho nak ariir; do murirumool, do nak ariir mé do nak ajook mé mufopumool. Ho ñé naririir nang aan nurogaal gajambaal nariré; éém gajambaal nariré écimé asiil narok go garira. Aan diit atépool jiyaŋool; ho nak ariroro, naŋaar, naŋa nafoop.